Jaa reh nawii' nawii' reh prácticamente reh nawii' feliz wul k'eh qa'sa taqee' wulmood nanam wul este qa'sa taqee' rich'eet ke ke nab'an hat y ke ke suq ak'ux nak'aram je'tii ahpa' cuando naa nakojom jenaj atziyaaq tz'oo' ke hat tz'oo' nala' hat naa nak'ar ke kee ke tz'oo' nawii' ke suq ak'ux pero re' jenaj momento la la sa felicidad ke ke ruu' plenitud tenés ke nawii' reh je'tii hat kiroo reh amente hat positiva hat nak'ar kee ke tah je' tah ke kiroo hat wilkaat kee ke tah rib'an estresar hat ke ta riye' te' ajaloom ke hat nak'ar kiroo ke hat este naa nawi' bien pero re' hat tan nab'an encajar jenaj cha lado ke han me siento bien ru'uum reh kiroo nek' hat tenés ke nak'aram bien hat